<noise> Arabia Saoudita! <noise> Mana ny Mpanjakany manoka i; gn Mpanjakany manoka io mana ny taranakiny; <noise> da mbô mana gn'anakiny am partin'i Dubai igny koa. Zay gny tena; petrôly, anisan'ny tena mapalaza an'i Arabia Saoudite gny fitrandrà azy.